Sut mun bu nee sabe nen e woo same woo sama mum e woo gam mee gon jee toh gam go'an jee toh gam go'aajee bu den e ma saren nan-ni wora bu boo ka busum tee coo nee gora em-em, bosum bu pat e bee wa woo kan ga'atuka bu pat pen-pooren ba pat e be wa wokan gam ban woo be wa saren nan an wora ga a wa tit don saran na'a poo woo wariko bee dem sama. mum den ma ko be nee bu tee gu dem gee ga ko ma pat su'u ku nya ku ku'u kausi ku juki ree mu'an ka dan tit bu dan ma ba na gona'a nan nan a wa pendon saren bee e man don bu den ka den e saran seen e man don bu den ka den e ma yen ke nen goo ran nan-nan ye'an kenen ver kenen do men laa den pat gee ma poki na tit ye'an amma nee don a pokin ka pen penan bee don ka ran wee ma yee nen man don doo men nan-nan yen ke nen ver kenen doomen lam den pat gee ma poki na tit yee amma nee don karan we bee yee nen mandon jem jaren ka e yen mak see ku soo pao kee ka wee ga e vee wee pen don ben dem ga'an tee nee ban pat e ba'a gee wo'an karan su'uandaran a nyara sat yee daa na a ba'a sat pee bou gan e ma jaran woken e ma sat pee boom e ma woken nan-nan dem gee tee an boo wora ba moo gen na been nee mo'an nan a beni mo'an nan a newariwobu wori mu'an nan an moo'an e makantta wari e bee ka jangen tee loog a ka pee a jang'en gee a tee an loog e ka jang'en gee a tee gee pee a tee dem dasam su'uandaran ko maa pat su'uandaran ku. Nya ku jang'en da'an ku sat saran karan a semenen anan. Nok bee a vee bu nedon bee ku nak semen, nok bee e vee boo nee don bee ku nak ka semen, pat su'uan daran ma tee neksen a wa pendon saran tee bee wee mii'an nee e woo tit woo den teen ar e woo raa a saren e gonsi baken tee an nee tee e sam gonsi bee bakin den soo an gashi nan an e gan feraa boo gonsi den baak a tee gah wora bee wa tomee gam- mea e gam yaa boo e dog so seen su'uandaran ku nya semen den ka den a tomen gaa mennan nan-nan e daa wemean ka den sari e noo wu'u woo jum man e wa'a bu e dengboo e wabu e tok boo e tii boo pat e jum wori kan dasam su'andaran nyararan nan-nan nyararan e wora yee sat kee jum e no'o bu pat e ta'a bu pat su'u nyara ka ga'an ko ma pat ku yeen sat- kee jum gee naken e sat ga'an e no tee mum e doniya den ga pat ko ma pat sai dai a keuse ne dee kee ku baru a ka dan e yee'an e vera ta'a bu e tok bu e no'o bu e tii e diing e waa bu pee pat dasam su'uandaran nyara pen boo dan nee jum dem ga'an tee gan naken kun bu kun saro an e ba gee woo keen e wora e mum woo ka den woo toh e tee jee nya naken naa amma a yep tee so kam amona su'uan daran ku na ka semen ka jum amin tuba Mangoro ha dole e vee bee nen mangoro e lee a tee desee tee a tanee tee pat pen boo da nee a lee e tee tobee e te. Karan woo pat a lee a jee bee tee tee pen boo gon jee ka woo wa lee nan nan pen boo ga a lee re sosai karan na poo su'u randaran teeba'a a lee jeree an waa gee ka da saran kada'a e sat noo mangoro top boo e penan bu ran nan ga pat tut den tii yabee kee ma a sot ti pena da a ku'u pena da'a a sotti pee na da'a a ku'u yiri yaa da'a. Wee mii'an wee mi'an ma sa ra nee enjeen ya'an see nya'a ka ree e goog tomi wa'a so sai dai e gog kee da enjeen dem ga'an tee so mo'oyam ga a gog been wo ri wa'a ai e nan a goug peen a desi nemsi da ga pen ban goot pen ba'an na poo'an don ga abwa pana tee a saki wuk tee a saki ka'aka tee kai pen boo e gon jee kai an wo sakiran, a saki pesa tee. Ko pen ba ga pat a saki a jerilee wora sama bu ga a sakaa jee e ya'a kashi tebee pen ba a lee jee na ran boobu na pootee a saka isi ree a tee a tee peenan gu'a na poo yaaa ban na pooe lee tee ran e jumetee a momsi e wari ko pan den saran tebee pen boo saren e da dama an wora su'u nyararan nan a momsi wariko dasam su'uandoran nee don bu ree ga e a vebu e a sabo e a sat saran su'u ku yabu sat mum man a komen tee e a wokumen na ko meen te ana dasam su'uandaran ku mak sa bre dari a yeen pen donsso wora ga dai e ba samaa ree jee ka den wora pukee nee pen nan- nan e neebu baru'an e sama kaa je dem gan tee ga ko nedon ba nee ga ran ne nooni a yee an su'uan daran ku valle nee don ba e baa sat daki ben su'uan daran ku valla tee.